Eh nel piacer del tempo libero ch' m' piac 'e fa. Eh bella domanda, <hesitation> passà il tempo con gli 'e cumpagn, con gli amici e <hesitation> quello non è mai tempo buttato pecchè coltivà le relazioni cu 'e cumpagn non è mai tempo buttato, pecchè ti diverti, staj cu persone cà t' vonn bene, con persone che <hesitation> che ti capiscono, persone che t' vonn aiutà, che t' vonn fa eccetera eccetera. Poi in questo periodo non nascondo, ho finito di lavorà e quindi tengo tanto tanto tempo libero, è 'na domanda che negli ultimi tempi mi so posto molto assai e se v'aggia dicere a' verità fa pur 'na partit 'e calcetto. Mo sto andando a fa due o tre partite 'e calcetto a' semman. Sto riscoprendo una passione che avevo messo nel cassetto da 'nu sacc 'e tiempo pecchè pò. Lavoro eccetera e cerco semp 'e evità se t' faj mal, nun saj che succer eccetera eccetera. Quindi t' pozz dicere sicuramente passà tempo con gli amici, jucà 'a pallon, jucà nu poc 'a playstation. Nonostante rispetto a prima quann ero giovan nun c' joc chiù, chell mò è 'na passion ca pur quello sto riscoprendo pecchè ij tra 'na serie e 'nu juoc 'a playstation preferisco 'e jucà 'a playstation, pecchè p' me chella storia invece dà verè 'a vivo. Chest' è 'o pensiero mio. Poi <hesitation> vedere il Milan, pecchè sò 'nu fan sfegatato del Milan. Nun m' chierit o' pecchè ma m' piac proprj assaje. 'Nu scem 'e Napoli cà c' piac 'o Milan. <hesitation> Poj c' sta. Sinceramente la passione mia più bella 'na cosa ca' m' piac proprj fa, è pure non far niente e stare con la persona che amo. Perchè <hesitation> nun m' chierit 'o pecchè. Però pure stare, ch' n' sacc, assettat dint 'a machin, fa tre ore 'e viagg con la persona che si ama, p' me è una delle cose più belle ed il tempo vola. Ti diverti. Non lo so, quello soprattutto mi piace fà. Poi ci sta <hesitation> jucà 'a cart, pure giocare a carte. Magari non a soldi pecchè non mi piace essere 'a 'nu ludopatico, non m' piac 'a jucà 'a sord. Pecchè p' me, <hesitation> a me se m'aggia jucà 'e sord m'aggia jucà ngopp 'a 'na cosa addò ij pozz decidere, no a caso. <hesitation> Ma pure soprattutto fare nuove amicizie, conoscere nuova gente pecchè ti apri a tanta mentalità, tante esperienze di vissuto, tante cose che, non me le sarei nemmanc immaginat. E quindi mi piace pure fare quello, poi <hesitation> andare dal barbiere pecchè è rilassante, è come andare 'a 'na sauna, 'a 'na spa, tu ti metti là, ti rilassi, ti tagliano i capelli, 'nu massaggio alla testa. No beh, niente da dire, magnà pecchè. Mangià p' me è una delle esperienze più belle, tu t' miett là, t' può fa bello ciotto ciotto. Provi tanti sapori, tante cose. Poi dormire, è il mio hobby preferito, è bello dormire pecchè t' miett là, ti rilassi ruorm, <hesitation> ti svegli fresco come una rosa. Andare a nuotare, a sciare, che so pure altre esperienze che si fanno raramente. Se lo devi fare sempre no, però ogni tanto, tra nuotare e sciare è pure bello. Poi <hesitation> generalmente fare shopping, pecchè, non lo so pecchè sto scoprendo questo lato della mia personalità ca' nun sapev proprj. Pecchè accattà 'a robb è comm ca' m' rilass, è comm se, <hesitation> è comm se capi ti compri tutto quello cà nun t' 'e maj accattat. Capì semp 'a cosa nov, cà poj quann t'arriv impazzisci, oppure vai dint 'a 'nu negozio, pruov, faj. Semp bello e interessante. <hesitation> E sì questo più o meno mi piace fare.